Väega pall'o tetäs tuud vii vällävõtmist näütüses mangogaq. Ja sääne dehüdreerit mango om nii hää, kuiki tavalidsõlt nimetedäs tuud vist kuivatõt mangos.